Ru ljiu ndu lai bale nda latu y kun ya mang bi ya latil necesita lae nda ki kampu lantu jut bijiy lae porque si riat bi ni mang todos modos si ntaky kit rampiu ru ki ljiu dantju y ru ljiu nkjily ndu kuane kiauguan nip tsap lai mikie ndu mang nda riat ndauts ndu nup mang riat mu bi nep stajuet ya nda ya kui bi ya lji nmay nda lji latu y ru ki ljiu dantju ndu mu ki kiy ndu mas bae y ndu mas ki kiy ndu ya uits y ru ljiu daua ru nda nep mole ndu nda mang latu ndu mas kiy lajuet y ya nda laji lame bi ya nda nu nataung y mas lai kara ljiu nduk tsjep mas mas nju ki mianki ljiu nakuang tsjep ndu nip tsjap bae ndu nda laju nnaung ndu lai. Nda salsa ndu nip tsjau bae y si nda ni natu nda riat lataung nda riat lakalp kiñjiuy ya es kuenta ya ntsjijiñ ya kuet naung y ntaki kit rampiu y ya nda laji latu y kun ya lai y nkjuande lai kara ljiu. Tsjep pulla y nip lau nep tsjap njeu ndu kjuande si bae ndu nkjuande lmang nep ne y bale ljiu lai mas ke mang nda latu u si no nda riat lataung pero ru mas lai es ru ljiu dantju y ru ljiu nkijily nda latu si mang mas ke nda landauts nup nje me.